Warna nggeok so na, awamanene warna ia so na nai au dudu'anga leodaek. Te leodaek so na makahatuk a de, awamanene nggeok so na leodaek. Te hu, ba'un nala, inanak ma toanak kala ala hi warna ia nai baloas ala supaya boso nanggenggeo lai-lai.